چھلنی وِچ اک سادارن پر سبھ توں پُرا اُپکرن ہے۔ تاں جو مُکھ طور تے آٹے، مصالحیاں جاں ہور چیزاں دے باریک کنّے موٹے کنّاں والوں وکھ کرن لئی ورتی جان دی ہے۔ اس دے کم کرن دا سدھان چھِدرّاں دے آکار تے آدھارت ہوندا ہے۔ چھلنی دے کم کرن دا سدھان ایہ ہے کہ چھلنی وِچ وڈّ چھوٹے چھوٹے چھِدر ہوندے نیں، جو کہ اک نِشچت آکار توں چھوٹے کنّے گُزرن دے نیں۔ وڈّے کنّے چھلنی تے ہی رہ جان دے نیں۔ ایہ پرکریا میکینکل چھان پرکریا ہوندی ہے۔ سمگری پاؤن لئی چھلنی نوں اک بول دے اُپر رکھیا جاندا ہے، اتے چھاننی جان والی چیز اوس تے پائی جان دی ہے۔ ہلونا جاں جھٹکنا: چھلنی نوں ہولے ہولے جھٹکیا جاندا ہے جاں ہلا ہلا کے۔ اے ہلونا چھوٹے ذرّات نوں وچّوں لنگھا دیندا ہے، جدکہ وڈّے ذرّات چھلنی تے ہی رہندے نیں۔